I canguri jan animej particolari çë rrin in Australia, sotarjën, rimbalxarjën, kan u marsupiu te ku ngrëjën të birin, thomi ghucin, jan animej particolari çë u ngë kam par kurrë, përçë u rri llargu ka l’Australia.